<hesitation> kalau untuk makanan tradisional sayo lebih suko ke tempoyak <hesitation> karena ya rasa nya tu agak- agak asem gitu kan jadi ya dak tau kenapo suko tempoyak cuman kalua untuk pembuatan tempoyakiu sendiri <hesitation> berasal dari durian <noise> kadang tu kito tu kalau mau bikin tempoyak tu harus itu harus ke kebun durian <hesitation> <noise> setelah itu bawa pulang terus di fermentasi sekitar duo atau tigo bulan <hesitation> setelah di fermentasi baru kita masak tempoyak nyo tu kalau mau di masak enak nyo tu campuran samo apo <hesitation> ikan- ikan mas, ikan- ikan nila enak jugo tapi lebih ke ikan mas kalo biaso nyo, kalau untuk pembuataan bagaimano caro pembuatan masakan tempoyak sayo dak paham, soal nyo kan, yang masak biaso nyo tu emak sayo di rumah <hesitation> kalau kito masak tempoyak tu dak- dak harus ado acara atau macam apo cuma, kalau lagi pengen masak tempoyak yo kito masak tempoyak kadang di rumah, apo lagi kito ni kan <hesitation> merantau pas balek tu pasti di bikin tempoyak amo emak soal nyo kito kan itu kan makanan khas daerah kito jadi gitu. kalau masakan tradisioanal yans ayo sukai itu tempoyak. Yang asal nyo tu dari fermentasi buah durian <hesitation> cuma yo itu kalau stok tempoyak habis kito kalau nak makan tempoyak kadang jugo nunggu musim durian <noise> dulu kalau pas musim durian, sering nian pergi ke kebun nyari durian samo kawan- kawan, kadang tu pergi petang balek nyo petang besok nyo lagi, samping nginap kito di kebun nyari buah durian tu, itu pun yang nginap idak cumin kito samo kawan samo ado orang lain jugo, kawan- kawan seumuran kadang ado, bapak- bapak yang nginap, soal nyo kito nyari <hesitation> durian ini system nyo rebutan, siapo yang duluan dapat dio yang ngambek pokok- pokok nyo kalau kito sampe di tempat hal pertamo yang kito lakui itu nyari durian yang lah jatuh cuma dak ketemu samo orang lain <noise> nyari nyo pun kito sampai nengok ke semak- semak <hesitation> ke dalam ek sungai jugo <hesitation> lepas tu baru kito duduk duduk an, nungguin durian jatuh dari pohon nyo itu kan <hesitation> kalau cumo kito- kito lah yang nungguin yo kito- kito samo kito kawan lah enak soal nyo durian jatuh kito nyantai nyari nyo, kalau banyak orang tu <hesitation> yang bikin seru dengar suaro durian jatu langusng lah kito dengar pacu lari gitu. Samo orang lain nak ambek durian tu <hesitation> kadang kalua banyak dapat bisa kito balek bawa duo karung beras durian, lepas tu kito bagi rato samo kawan yang bareng- bareng samo kawan tadi tu, cumo kalau dapat nyo dikit yo durian nyo habis makan di temapt tu lah dak mungkin jugo kito balek bawa ke rumah <hesitation> tapi kalau caro buat tempoyak tu awak ak tau biaso nyo emak- mak awak tu kalau dak bapak yang bikin <hesitation> kito tau nyo cumin makan nyo be samo nyari seru pas nyari durian nyo <hesitation> dulu tu sempat apo yo siang hari kito nyari durian kan dengar lah uaro urian jatuh nih, lari kito, lari tingok kiri tingok kanan dak do nampak pa tau nyo tu durian nyo udah jatuh di sungai <hesitation> kito tu bareng- bareng loncat lah tu kito ke sungai tu, dah macam orang dah macam babi tu babi berenang <hesitation> kalau dapat yo hak kito dak yo kito ikhlasin dak biso kito nak rebut dari orang lain, kalau macam tu caro nyo, lah nak <hesitation> ajak orang berantam tu kalau gitu. <hesitation> selain do tempoyak itu tadi tu <hesitation> ado jugo yang namo nyo tu kue putri kandis. Sebenar nyo kue ini kue basah biaso nyo banyak di dapat di tempat-tempat <hesitation> penganten atau acaro orang nikahan atau acaro-acaro adat kek macam tu nah, nah terus bola bolu keju, kue ni terkenal kareno tekstrunyo lembut samo rasonyo yang manis <hesitation> kue ni di buat pake bahan yang sederhana emacam tepung, telok. gulo <hesitation> biaso nyo kue ni di buat <hesitation> oleh-oleh khas jambi <hesitation> terus ado jugo nasi gemuk nah kalau makanan ni favorit nian kalau buat aku apolagi orang-orang jambi, dak tuo dak mudo kayak nyo suko nian suko semuo samo makanan sikok ni <hesitation> dio tu nasi yang di kukus pake santan <hesitation> pake santan kelapo mirip lah samo <hesitation> nasi uduk kalo di kota-kota luar tu, tapi ini tu di hidangin pake ambal, pake ikan teri <hesitation> pake kerupuk biaso nyo raso nyo tu enak, enak nian raso nyo <hesitation> kalau nasi gemuk khas jambi ni <hesitation> selain enak hargo dio jugo lumayan murah jadi siapo be nak beli nasi gemuk ni yo terjangkaulah hargo nyo <hesitation> cak itu lahh.